אנה כּנפדּל ננעס בּכּרי וּנפִיק בּכּרי, חִית כּנחס בּאלראחה וּכּנכון נשׁיט טוּאל אלנהאר, אִלא נעסת מתאאח'ּר כּנלקּא ראסי מרהק וּמקּאדרש נרכּ נרכּז פְּח'דמתִי וּלא פִי חְיַאתִי אליּוֹמִיָה, חתא אלוקּת דִיאַל אלפג'ר פִיה הדוּאֵ ח'אס כּיַעזבּנִי נבּדּא נהארִי בּאלצּלאה וּבשִי קְּראאַ סְגִ'ירָה, אננום בּכּרי כּיַעטִינִי אלאִחְסאס בּאלנִט'אם כּיַעוּנִי נרתּבּ אומוּרי וּמכּנְדִיעשׁ אלוקּת פּלחְואַיג' לִי מענדהאש פאאִדָה.